Úsùng né élù nághá inuèn ásè kámá ábòp ufor ádè <hesitation> se ámi ntáñ m ádè mkpò ámi maa nyié ifiòk mbána nuñ ntiè tiè nchè ányè nèkè ájáyá. Úsúng né élù se inuèn ásè kámá bòp ufok ádè ámá li gwó ili kúd étó or mé éké tó édià ányè li kúd kè édià ádè ábiòk, ányiè mfùhò ányè á la li dùk áchè, ámáchè imaa ányè gwó áfurò ákaa o á li bò itò idi ányè ákè bén éfòk étò áfák k’inuá ákámá li duk, ámá li lùk ányè ákè jèm ndi kéd áchián ánuk áwọrọ ánuk ákè bén nwén ásùk áfák ke inúa áfulọ adi ánuñ á li dùk ánùk ájem ntiè àfàk ntèdè, ntèdè, ntèdè, ntèdè ámáfák ándèdè imaa ányè tóñó ndién ákè siák ndák, ámá kisuák ndák ányè suk ádi fághá ásùk ádi fághá, ásùk áfághá, ásùk áfághá, ámá fághá né ke bòhò, ányè lòmò idem ányè lùk, á dòmò idèm ámò áché m’ĩtuè ádè á la kèm ányè sé ányè sinè ánùk ádè si ikpi siné nkwá nkwá á dé á loli, ánùk ádè sè dè nkwá, nkwá ádè ányè ákpè fód nkwá ádè, njén nwèn ánuk ákènè ányè ásinè k’itiẽ ádè ke ányè ábidè ámá nám ádè ilok ĩchè imaa n’èdè ke ala ikèm ányè áturè.